Karazana biby mandady fantatra: voay andratana, andratana zany za- biby biby môra fandeha, môra be izy mandeha de sokatra môra- tegna donto b koa izy mandeha de bibilava ndray maro karazany misy tonga de misoritika, misy mandeha andro antoandro, misy mivoaka alina, antsôra misy fasy maragnitra karaha zany koa sokona misy fasy marangitra.